Eye shie ki nye yi mokoto kiya giko ze igi kiwo ki dakoya la ukpo ki gbele ukpo enyi ku wo ngu enyizu iyimomo loto megike boye nyi ki gebi ki von eyi mo kigebi ki von eyi mo then kewo kiya igirimo igi koto igi akukezu iwuma iga ko tu keku kezu ukyo kiku kezu ikyo ɔ mo nu da kigba kirimo noyo kigba kiriyee mi gike bo yi ki bi doma ki gba ki gbe le ukpo ɛnyi iye egbozu lewo mo kota ku igbele gba kinoma ki gbodo nyale